Ni'hiaj ne' rruba 'ngo tukua ta go'ngo ne', rruba tukua ne' ni man ka'i riñan 'ngo rasun, ka'be karan sun 'ngo ngwi chana, ni'hiaj ne' ni ba 'ngo olla chachij kuenta kiri'hia 'ngo si bin nuta nej, ba 'ngo olla ka'hue kirihia 'ngo kwej nej, ba 'ngo sartin bin nari nej 'ngo rosij nej, nari nej 'ngo sopa nej, nari nej 'ngo chuj nej, nini' tan bin si ta'bi ka chukwi kiman chuhua 'ngo be', si rruba ni rruhua 'ngo riñan 'hiaj nej nihia ni ka'i riñan nej olla man, ni ta tisun ta ko'ngo nij, si rruba ni se orin olla bin rasun nej nga taran' 'ngo nihia mánj, 'ngo nihia ni ba 'ngo olla ri'ñanj nej kantu, ba 'ngo olla ri'ñanj nej kuej, ta bin si ba rruba 'ngo be' kini'hiaj ne' áj.